हाथ से कपड़ा धोंण से पैली कपड़ा पर लगयाँ लेबल थें जरूर पढ़ लियूँ चैन्दु। क्या कपड़ा हाथ से धोंण लैक छैं च कि ना? डिटर्जेंट थें पाणी मा घोलणा का बाद पाणी थें गोलाकार गति मा हिलायूँ चैन्दु। ताकी डिटर्जेंट पाणी मा अच्छा तरीका से घुलिक थें झाग बणे सको। वाँका बाद कपड़ों थें धोंण का वास्ता कपड़ों थें येमा घोल मा नीस की तरफ धकेलियूँ चैन्दु। और फिर ऊँ कपड़ों थें ऊपर की तरफ औण दिए जौ। साथ ही सख्त दाग पर ब्रश कू इस्तेमाल भी करियूँ चैन्दु। कपड़ों थें कम से कम तीन बार पाणी मा छलना चैन्दु और हर बार पाणी थें बदलियूँ चैन्दु।